Eriwumisirizya riwithe omughaso munene okwiyamba erihika okobilotho byawu ngomundu. Omundu wamathunga eriwumisirizya wukabya wanganathoka erihekererya ebilotho byawu kundibwa omukonzo akabughathi eriwumisirizya nisingura. Wwunasi munebindi ebyawuthi wangakolha ibyahambayu omwakyiru kyighuma thuthabugha thuthi nge business. Siwangabughuthi wukikolha ebusiness munabwire neryu iwathunga amaghoba omungya eyihi. Ebisiness wukakolhayu munabwire iwongeramu nesindi sente iwalinda wanganawunza nemyaka ngibiri isiwuliwathakolesyekyi isiwuliwathunga amaghoba kandi wahika okobusiness eyu eyekyilotho kyawuekyawulwe wanzire. Nekyindi thuthabugha ngokwisoma, ekyilotho kyomundu kyamaghini soma iwasasoma iwasahikya, iwanzire erisasoma ngesya masters kutse nge PhD ahu kyikamanyisaya kyithi wuwithe eriwumisirizya kundibwa erisoma muli ebikwangwa binene. Wangana soma iwalwa okwa primary iwaghenda okwa secondary iwukalwa okwa secondary iwaghenda okwa university <hesitation> ebyosi ebyu wukabya iwunawithe ebyawukalhabamu. Obundi ahandi iwathawa bethu eriwumisirizya eryu rikakuyamba iwabya wanganathoka wuthi eyihi nomunganimuwa paka ngisakolekyi paka ngawume ngindisyahika okukyi okwakyilotho kyayi. Neryo eriwumisirizya niryomughaso munene omwihikirirya ebilotho kundi ibwa rikakuyamba erighenda nabolhobolho. Nobya ayakaghenda lhubalhuba anganatomera. So erighenda bolhobolho kyikakuyamba neribya iwunemulhangira ahasobire iwunemubya iwunemubya wuthi ibwa hanu kyinu kyabirisoba ngakyi <hesitation> ngakyikokothaye indi. Ninga nikyahi ekyangangakolha erilhangira indi kyamakolhakyi, ngamaghendaghendania embere. So omughaso oweriwumisirizya woyo